มีแล้วกะต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังให้ชัดเจน อาจ อาจสินานกว่าคนอื่นแหน่ แต่บ่เป็นหยัง

หวังว่าสิได้คำตอบตอนนั้นเลย เพราะว่า หงุดหงิด โมโห

คิดว่าพนักงานอยู่เคาน์เตอร์มีความรู้ เพราะว่าเวลาเฮาแจ้งเขาเฮาตอบได้ตลอด อื้อ

กะสอบถามรายละเอียดได้ บ่ได้ว่าหยัง

สิไปแจ้งพนักงานอยู่ธนาคารเลย มันต้อง ต้องจัดการให้เร็วที่สุด

อาจสิบ่ซ่อยหยังได้หลาย อยากเว้านำพนักงานที่เป็นคนมากกว่า

หาข้อมูลหม้องอื่น หาเอง เฮ็ดเอง

คันมีกะดี แต่ว่าบ่มีกะได้ ชิลชิล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

สิแจ้งธนาคารเลยเพราะว่า มันแปลก เฮาต้องแจ้งปัญหาที่เฮาเจอ ธนาคารสิได้เฮาเฮาแก้ปัญหา

จำเป็น เพราะว่าที่บ้านมีผู้เฒ่า เฮาเฮาสิบ่เฮาว่ามื้อนี้เลาเป็นอิหยังแหน่ เป็นจั่งใดแหน่

ขี้คร้านจ่ายเงินประกันหลายเทื่อ เมื่อย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

ข้อยสิปรึกษาครอบครัวแล้วกะหาข้อมูลหลายหลายจนมั่นใจ จั่งสิเลือกเฮ็ดประกัน

ประกันชีวิต เพราะว่าเฮาบ่เฮาว่ามื้อนี้เฮาสิได้อยู่จั่งใด มัน ชีวิตมันบ่แน่นอน

ไทยประกันชีวิต เพราะว่าเห็นดู๋ใน TV เห็นหลายเทื่อคัก

จำบริษัทไทยประกันชีวิตได้ เพราะว่าเห็นมาตั้งแต่เด็กน้อยแล้ว เห็นดู๋คัก

บ่ซื้อ ขี้คร้าน เมื่อย คร้านหา

สะดวกแล้วกะบ่ต้องเดินทางไกล จิ้มในโทรศัพท์ง่ายง่ายกะเฮ็ดประกันได้แล้ว ดีคัก มักกะ

ข้อมูลอาจสิผิดพลาด แล้วกะอาจสิบ่กะเจน ส่ำกะไป หม้องมันอีหลีอะ

คิดว่าควรมีเพิ่ม เพราะว่าคนอาจสิสนใจทำหลาย เฮ็ดประกัน คนสนใจเฮ็ดประกันหลายคนอยู่

บ่ติดต่อ เพราะว่าข้อยบ่อยากเว้านำ ข้อยขี้คร้านเว้า

มีข้อดีคือ เฮาสงสัยอิหยังเฮาถามคนให้บริการเฮาได้เลย บ่ต้อง บ่ต้องไปเดาเฮ็ด เฮ็ดมั่ว เฮาถาม สงสัยหยังเฮาถามไปเลย

ข้อยบ่ได้ท่าคิวโดน ข้อยไปกดจับบัตรคิวแล้วกะได้เฮ็ดเลย ดี มักกะ

บ่มีว่า ข้อยไปกะบริการดีตลอด

รู้สึกว่าสบาย สบายใจดี บ่ส่งผลเสียอิหยังเลย เพราะว่าเหมือนคุย คุยกันแบบกันเอง ชิลชิล บ่เครียด

น่าจะบริการด้วยใจ เพราะว่ากะเว้าดี สงสัยหยังกะถามได้

คันมีคำถาม สงสัยง่ายง่าย ข้อยกะหาข้อมูลเอาเองบ่ได้ไปถามพนักงาน

คันคำถามยากยากข้อยกะถามพนักงาน เพราะว่ามันยากโพด บ่อยากหาเอง ขี้คร้านหา

อยากให้ call center ธนาคารให้ข้อมูลที่มันหลากหลาย ประชาสัมพันธ์ต่างต่าง

เป็นบรรยากาศแอร์เย็นเย็นกะได้ยินเสียงเรียกตามคิว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

กะสิสำคัญแหล้วเนาะ เพราะว่าเป็นภาพลักษณ์ให้คนกะมั่น คนเห็นกะสิกะถือได้ง่าย

คันเว้าได้กะดี เพราะว่ากะมีต่างชาติเข้ามา มาเที่ยว มาอยู่ในประเทศกะหลาย เอ้อ ดีดีดี เว้าเลยเว้าเลย

เป็นปัจจัยที่สำคัญมาก สำคัญแฮง เพราะว่าการบริการแฮงสร้างความประทับใจให้ลูกค้า ยามเว้าแฮงต้องเว้าสุภาพ เว้าดีดีนำลูกค้า เขาจั่งสิมัก เขาจั่งสิเลือกธนาคาร

บ่ พนักงานที่เป็นคนอีหลีบริการดีกว่า เพราะว่าสอบถามหยังกะถาม ถามอีก ถามอีก ถาม ถามลึกได้อีก

กะกู้มาเฮ็ด เฮ็ดสิ่งที่อยากเฮ็ด เอามากะหนี้ จักเฮ็ดแนวดีบ่ดีดอกแต่ละคน

คิดว่าคนอีสานกู้เงินไป ไปลงทุน ไปเปิดร้านขายของ ของเล็กเล็กน้อยน้อย

บ่ คนอีสานบ่ได้มักกู้เงินหลายดอก คนแต่ละหม้องกะมีเหตุผลของการกู้แตกต่างกัน

ดี เพราะว่าที่เริ่มราคาสูงแล้ว

สิกู้นอกระบบ เพราะว่าคันเฮ็ด เฮ็ดกู้ธนาคารอีหลีกะสิต้องเฮ็ดขั้นตอนอีกหลายล่ะ

เป็นเรื่องที่บ่ดีแต่กะจำเป็นกับคนบางกลุ่มที่เขาต้องการเงินอีหลี

ควรได้ เพราะว่าเกษตรกรลางคนกะได้เงินน้อย กะสิน่าสิต้องได้รับสิทธิพิเศษในการกู้เงิน

คันมาขอเทื่อแรกสิค้ำให้อยู่ แต่คันมาขออีก บ่

เสี่ยงหลายทาง เพราะว่าออนไลน์เฮาบ่เฮาว่ามันสิมีอิหยังแหน่ เป็นตาย้าน

เรื่องดอกเบี้ย คันดอกเบี้ยแพงเกินกะบ่ควรกู้

ข้อยกะสิหาจากกู้นอกระบบพู้นแหล้ว

บ่เลือก เพราะว่าการกู้เงินจั่งซี้มันกะสิเพิ่มดอกเบี้ยแต่ละปีไปเรื่อยเรื่อยกะเลยบ่มัก

กะสิส่งผลให้การกะเงิน ของกะแย่ขึ้น บ่ประหยัด

น่าสิง่ายขึ้น เพราะว่าโลกเฮาซุมื้อนี้เฮา ก้าวหน้าขึ้นมีเทคโนโลยีเต็มไปเบิด

สร้างความเครียดอยู่แล้ว เพราะว่าการลงทุนมันกะเกี่ยวกับเงิน กะสิเฮ็ดให้คนเครียดนี่ล่ะ

ควรมีตั้งแต่อายุน้อยน้อยนั่นล่ะ เพราะว่ามันสิได้เฮ็ดให้เฮา คุ้นชินกับการลงทุนต่างต่างในทางที่ดี บ่แม่นทางที่บ่ดี

การพนันมั้ง เห็นหลาย แต่ละคนกะได้เงินบ่ได้เงิน แต่กะติดการพนันหลายอยู่

คนรุ่นใหม่น่าสิมักลงทุนกับหุ้น การเล่นหุ้นอิหยังจั่งซี้

ซ่อยให้ซ่อยได้เงินไว ได้เงินเรื่อยเรื่อย

มันอาจสิบ่แน่นอนว่า เฮาสิขายสิ่งนั้นได้ เฮาสิบ่ได้เงิน

สำคัญมาก เพราะว่าการมีความฮู้ทางการเงิน ฮู้สิให้ ฮู้ให้ฮู้ลงทุนในทางที่มันฮู้ ที่มันดี ที่เห็นผลเร็วเร็ว

มีผลแน่นอน คนรอบข้างเฮาเฮาอยู่ในชีวิตเฮาอยู่ตลอด

ลงกับหุ้น เพราะว่าเห็นคนเล่นหลาย ศึกษาไปเรื่อยเรื่อย

ซ่อยให้คนเข้าถึงการลงทุนง่าย เพราะว่ามีพนักงานให้คำปรึกษา

การลงทุนแล้วมันบ่เห็นผล บ่ได้ กำไรกลับคืนมา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

คิดว่าอาจสิมีคนลงทุนหลาย เพราะว่าเห็นร้านค้าสมัยนี้เปิดหลายหม้องคัก

ใช้ชีวิต ใซ้ชีวิตแบบที่อยากใซ้ได้ไปไสใซ้ไป ซื้อหยังใซ้ได้ บ่ต้องเครียดเรื่องการเงิน

การลงทุนกะสิได้ คันลงทุนดีดีกะสิมีเงินเพิ่มขึ้น การออมเงินกะ กะยอดเงินกะเท่าเก่า แต่คันกะเก็บกะกะได้เพิ่มคือกัน กะดีทั้งสองทาง

ความอดทนมีผลกับความสำเร็จแน่นอน เฮาต้องมีความอดทนในการที่เฮาสิเฮ็ดอิหยัง อดทนเท่านั้น มะ มันบ่มีอันใดสิเฮ็ดแล้วเฮาเห็นผลเลยดอก

ระยะยาว เพราะว่ามันส่งผลให้เห็นเรื่อยเรื่อยดีกว่า มันดี สิได้เงินหลายหลาย มัก

เอาไป ซื้อของที่อยากได้แล้วกะเอาไปเฮ็ด เฮ็ดบุญเฮ็ดทาน กับเอาไปต่อยอดต่อลงทุนต่ออีก

อายุที่เป็นวัยรุ่นควรสิเริ่มลงทุน เพราะว่าสมอง สมองเฮายังคิดได้ ได้ไกลกว่านี้

ต้องศึกษาข้อมูลให้ดี แล้วกะถามคนที่เคยลงทุนแต่ละคนว่ามันต้องเฮ็ดจั่งใดก่อน ต้องเริ่มจั่งใด

คิดว่าตอนนี้บ่พร้อมในการลงทุน เพราะว่ายังบ่ได้ศึกษาอิหยังเลย

บ่ฮู้สึกอิหยังเลย เพราะว่าบ่เคยเล่นหุ้น เห็นแต่คนรวยรวยเล่น บ่เคยเล่นนำดอก

อาจสิบ่มัก มันมีการลงทุนที่มันง่ายกว่าหุ้น

สำคัญ เพราะว่าตอบแทนดี ได้เงินดี

บ่อยาก เพราะว่ามันทรงคือสิยุ่งยาก อาจสิหลายขั้นตอน

บริการดี ถามอิหยังกะตอบได้ ตอบสุภาพเรียบร้อย

ดี บริการดี เว้าดี ถามอิหยังกะตอบ แล้วกะปรึกษาได้ตลอด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

ดี เพราะว่าตั้งแต่ใซ้มาใซ้บ่เคย เกิดอิหยังที่มันผิดพลาด

แพง เพราะว่าคันเฮามีเงินสองร้อยเขาเฮาหักค่าธรรมเนียมเฮาไปอีก เซ็งเซ็งเซ็ง

อยากให้มี เพราะว่ากะสิให้เฮ็ด ได้เฮ็ดอิหยังได้สะดวกขึ้น

บ่ได้ไปดู๋ อยู่แต่บ้าน

มีธนาคารเดียว ธนาคารออมสินจ้า

เปิดทะ เปิดบัญชีแรกกะคือธนาคารออมสิน เพราะว่าแม่พาไปเปิด

สำคัญมาก เพราะว่าเกี่ยวกับเงิน เงินกะสำคัญในชีวิตคนกะทุกคนแน่นอน

ใซ้ฝากเงิน ถอนเงิน ปรึกษาปัญหาต่างต่าง

ผ่านแอปธนาคาร คันไปเองกะสิต้องนั่งรถไปอีก กะขี้คร้านนั่ง

บ่คุ้ม เพราะว่าคนบ่มีเงินจ้า

บ่พอ เพราะว่ามีน้อยโพด อยากให้มีหลายหลายธนาคารกว่านี้

เซื่อมั่น เพราะว่าต้องผ่านการทดสอบมาหลายแล้ว จั่งสิเอามาเป็นระบบธนาคาร

กังวล เพราะว่าเห็นในข่าวกะกะเอาเงินไปจนเบิดบัญชี กะหลุโตนแล้วกะย้าน เจ้าของกะนำ

ทันสมัยทุกธนาคาร เพราะว่ากะเฮ็ดได้คือกันเบิด

ธนาคารออมสิน เพราะว่าใซ้อยู่บ่มีปัญหาหยังเลย

อาจสิมีหุ่นยนต์มาเฮ็ดหน้าที่แทนพนักงานมั้ง

อาจสิธนาคาร ธ.ก.ส. เกษตรกร เกษตรกรรม

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย เพราะว่ามัน มันเบิ่งเป็นความเป็นไทยดี

มีผลแน่นอน เพราะว่าเป็นภาพลักษณ์ของธนาคาร

อยากให้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหลายหลายกว่านี้ แล้วกะบริการดีดี สุภาพ